බළලුන් සහ සුනඛයින් නිපදවන ශබ්ද ගත්තහම ඒක එකිනෙකට වෙනස්. බළලුන් මියෑව් මියෑව් කියනවා. සුනඛයින් බව් බව් කියනවා. ඒවගේම බළලුන් සුනඛයන් මනුෂ්‍යයෝ අතර එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය සැලකුවොත් මං හිතනවා බළලුන්ට වඩා <hesitation> සුනඛයො ගොඩාක් මිනිස්සු එක්ක සමීපයි කියලා. මොකද මං දැකල තියෙනව සමහරවිට සුනඛයන් ඉතාම සංවේදී වෙනවා මිනිස්සුන්ගේ <hesitation> ප්‍රතිචාර එක්ක.